Ñy lilindraza mampiavaky an'Italy: Fankalazà ndrozy ñy karinavaly ôvizinizy, io fety farany bevata, karinavaly farany bevat'eo, isinisinia ndrozy, ataondrozy sakiny ñ farany vola febroary, manahakan'izay ñy fanaova ndrozy ñy fera kôsitô, fankalazà ndrozy koa eo, ñy fetiny bevata an'Italy ao, ankalazà ndrozy ñy fahavaratsy no ñy fialàntsasatsy, manahakan'izay koa ñy fanaova ndrozy ñy befanà, fankalazà ndroze ñy fetiny ñy pifania aminy ñy fivavaha.